Mopëtï ara ndaye oiko, möpëtï imbaepuregueva oporoapo mɨmbarava, erei möpëtï ara ndaye oporoapo tatei yave, mbaetɨ oëkavi supe, jaei ma ndaye ojo pïtëra, kua jae mopötï arakua, mbaetɨita opaete mbae oëkavi yandeve yaparavɨkɨ kavia yave